A <hesitation> ny fomba <hesitation> hanamboarana ohatran'ny hanina amin'ny restaurant ireny a dia <hesitation> ny sainanao mila voalongany indrindra mila mahakarokaroka tsara dia mila mahay mampihatra koa anao an'ny raha <hesitation> izay tianao ho tratrarina ianaranao a ataonao tanteraka amin'ny fiaignananao.